Ny fomba fanapahana hoho mba tsy haratra de ny fampiasana fitaovana manokana ho an'ny fanapahana hoho. raha toa ianao ka tsy mahay mampiasa hety na hareza de tsy mampiasa ireny ary asesy tsara tsy atao fohy loatra fa manjary marary.